Amitwogik che achame ko fiasiik, fiasik ko- ko komii peit parak amu komii peit parak a ako rapinik ko komamite, fiasiik ako fiasiik chotok ko- ko te ipe petushek tutikin ko araweshek ang'wan lakini ing'oit ke- ke alda ko kokali amu ko kali ako mii peit parak saiti, aa akometindai mm metindai rapinik komakoi iaal, sasa kwale piik che- che tindoi rapinik ichekei aya pokwam, ako fiasiik chotok kwaninyeen, konu ing'iaam ko ii ikimitu akotaretin, akotaret poorto komanamin myonwogik manamin myonwogik akitestai iiai kasishek kuuk, ingsapeet ng'ung simesame ileen ng'awa pacheeng pacheeng ing'oliin, iai kuni, iai kuni ile mbosamate iwe pisam kelechin ngalen komeaye neng'ung ta iyae kuni. akora kotaretin kimechorse.